Jepi ko ue omboepiño yave ˂hesitation˃ oiporu yave takarara ˂hesitation˃ autoreta ˂hesitation˃ jepi ˂hesitation˃ yaguavaera jepi yambo alquila vaera jepi, jepi ñomai jepi kua orereta guaju pe kua auto reta